E karazagne voanjombazaha fantako zao da mahabiby, noisette, kolitra fa aminay ty zany she da e kolitra avao e misy aminay ty any fa tsy misy aminay ty any zany noisette zany na mahabiby zany.